हेयर ड्रायर एक बिजली ते चलवे बारी मशीन होतये। जाको काम होतये के हमारे गिले बारन ने सुखाये देतेये, जब बिजली पास होतये हेयर ड्रायर में ते तो वामे एक हीटिंग एलिमेंट होतये तो वु गरम है जानतेयो। और वो जो है बाहर की तरफ गरम हवा फेकन लगातयो, तो वो हमारे गिले बारन ने सुखाये देतयो।